Sakai powak potul poiat palme tpalmet powak palmet potul mpalmet poiat sangaulong sangulong a sakai sangaulong a powak songaulong a potul sangaulong a poiat sasngaulong a palmat sakai sangaulong palmat polat sakai sangaulong